<noise> Noy hani waɗego tawe nyandu gondu e bawrito bisa. Nyadulluji meɗen hono hiraneji meɗen. Woɓɓe fu hirande to hirtake fu kayre <noise> hoddoto, kayre hoddoto kadin to weti subaka fu mintinode nyama. Ɗun ɗo e ɗun walla tawe nefa bisaki ko ɓuri wodugo woni tawe hirande maɗa dottaku kirtotoɗa detta dennari maɗa fere bo heɗa mo fere. E mo tokko to tawe hirande ma kam ta hirtake a wawi hirtago heɗugo fu tawe ko mi heddaki ngam nyam dulluji keyɗi. <noise> to ni nyamama hoɗɗa ma fu a tawan bisoto fadde subaka waɗugo. amma to dennare muɗum ndi ɗn a tawe endi resi to fini subaka ndi fowinte tan.